Na vota avìa l’abitùdini di caminari assai, picchì nun avìa la pussibilità di usari la màchina e, a li voti, nun c’èranu mancu trasporti pùbblici. Accussì, jo caminava. Crìu ca haju caminatu pi un màssimu di vinticincu chilòmitri, ma nun sugnu sicuru, picchì nun li cuntai… Forsi puru chiù assai, comu quaranta chilòmitri, si cu la pussibilità di firmàrimi nta qualchi banna.